एक उथलल पुथलल या अस्त व्यस्त आलमारी के सही करेके खातिर ओमे से कुल समान पहिले बहरे निकल लिहल जाला। ओकरे बाद अगर उ <hesitation> कपड़ा के आलमारी हो ते ओहमे से पहिरे वाला अउर ना पहिरे वाला कपड़ा अलग कइ के बढ़िया से चउपर्टी के, सरिया के फिर से आलमारी में धई दिहल जाला अउर ने पहिरे वाला कपड़ा के दूसरे तरह से इस्तेमाल कइ लिहल जाला। अगर उ कउनो अउर चीज धरे वाला आलमारी हो ते ओहमे से गैर जरूरी चीज निकारी के जरूरी सामान के बढ़िया से सही कइ के धई दिहल जाला। अइसन आलमारी बढ़िया से सुव्यवस्थित हो जाला।